kie-kor-zen-zen tchor-tchor-neijei, einani-nah-nah ali-nah-meh, akeina-mor nei-norh, kal-dorh, ala mor e-bah-zeh-meh keinah-wii-meyi abah-dorh-yeigu-yah oneini-sor onah' bah-gba-gu-no'm meh-meh, okie-kie, nah-wah-dei, niki-ingbanfueh, kor-tchor-neijor, kun-kpio-kor hmmm-meh-meh ni-mah li-zaha zaha bah-yoor-meh, meh-meh ni-mah-kwa-lah-mua kie-kie meh, bah-yor kpah tchi-tchi meh, o'hna mua meh, ah-keina-mor-beh-enze, nor-tchor-neiji enza-nah, kala-lah-mah ha-zo-zo-zo-zo-zo-zo-zo-zo-zo oh alah-mah ha-kpeem ah-keinei na-meh, ah-keina-wueijei ador-tah, okpah tchi-tchi iwui alah-ha-mah-nah-meh, wua-nu kala tchor-tchor-neijei ala-kpoi-meh okie-kie okpahe, ala-miyi, e-beidenza-nah-meh, o'h-nah aklornh ah-yiseh meh, wii-nah-ni morrorn-okpo-kpah akor-nah ni morrorhn okpo-kpah-yah, ino-go-go yah ah-you-tchi yah, ohn-nah, onu-na-nah-nah kala Izi-ala-hnim no'h-ji, no'h-mu, kayi-chwu-meh kamor-nah, waa-nu kala-lah-wah nah jua-jei mah? wa-nu-yah! okpahe oreiru nahu kala-la muor-nah meh onu-nah-nu kala-lor, nah jua-jei meh onu-nah-nu kala-lor-nah-na-tchor-tchor neijei okpoi-meh. Eeeeh-eyi-zen-zen aleyi kunah-einei-na-meh, mah-nu-yah, makwiyi-bu-ku-kwo'm nika nor-nah-buaha buiyi-tri-tri-marror, yitri-marror-meh yitri-marror adeiyi? Angboh oki-tri marror-yah or-tchor-neijei enza-nah, akah-tchor-tah, kala-mi nah meh eineina-meh, nor-tchor neijeim alah-miwui-amah alah-mah tchorptchor neijei-ah-nah-na-meh, wunori-zen-zen. okah-li-zen-zen wah-gwadei, ohn-nua-yor ohnor tchor-neijei nia-kpo-agwah-meh, ah-you-tchi-yah ku- alah-la-wii injajei, kali-miwui aleyi ku-nijajei meh, ahnou nunah-no'h dor-dor meh. Then akuan-bah ki-chwu, nor-tchor-neijei-inyi-ala-ki so'm, lri-zen-zen yah norri-zen-zen akor-nori zen-zen, ayor-akor-tchorneijei enza-nah agba kpleh-kpleh akwa-kpah. Eijei-alam-bah ahagi nor-tchorneijeim tiri-meh aaaakpo kayata, maleyi agaha-nini na-kpoi, kumeh kun-kpoi'' kuan-kpoi-akun-kpoi-yah, ino go-go yah, meh-kun-kpoi kah-tchor-tchor neijei alah kpoi, mi-your-orh, mi-bor o'h mah-re o'h meh-meh onor-tchor-neijei